Moo ka pagagogo enang go pekalago gawepe, tee o moo. Ninna tee moo ikipamma enang o madeka giris angko ninangko, ka sapaianai ka maka enan nai giris epe tee moo ninanko tee moo, moo ka ninanko madekang tenga moonga tapobei kapeta ninanko, pagauke enang tabamo enang ikipau, ikipau gawepe. Eng ninanko tee moo ninanko teka moo nnanko tee minbela teka konna, ninna pekalaloida, annauka api, wamin nauka api, tee eu. Tewa tee oili gawepe. Tee moo eng ninang ko tee moo ikipela tee, moo nammalanai ninanko te, enang, enang ka palauwa loida pekaba donat, donat gawema tee agata tee nga lolobepe te moo. Ninna na moo, nii ninang moo ka ikipela teka pekopo kokolena loida maka polana wau elipe. Ninna moo <hesitation> ninna moo tangka ule tangka lape emaka, tai epe, te moo ninang ko ule tang teka. Enang bela tai epe, ninangko moo tee ninang ko moo te nukunamo ela, ninang lapalo gawemaka, lapalo lapawepe. Tee moo tee enang lapalo te tei nuku nanga lapawape, nike enang tabang mo pitu, pitu gawepe. Ninangko tee moo ka ninangko ikipela mimbela, mimbela ninangko pekala pito gawammo nike pito tabamo teka <hesitation> ikipela tee nukuna buu ko ea tang tenia nukuna piuwa tenia nukuna mimbepe, mimbela sospenko kole ela, taka taka pela tee enang, kaga opening te nukuna, ninanko sapaia isi iio te, te lelu, tenawa ais krim nawa tee amala kole epe te, pito tabanko. O nanakoloida, nanako gawamo tuma meka te nanako lelu pito kole epe ai pito lea sori enang o ami na? Tee nunuka, ming bela taba meke ule ming bela tee moo ela te enang nukuna gamalako enang go nanako lalukole epee, nana wila sapaia teigo kole epe. Ninangko te enang moo ninanko ka gawema te enang asing, darai ela, te pekala panna tee enang nimmpoi gawako ante tee copra nnemek nii meke gawabialuko nii onolimano namalagoi gawawaluko, ninanko te tewa gawepe. Tee ule pagago te opon tee niike usim bammo tanai ninanko wan madeka enang bepe, ikipau gawepe tenga moonga, tapobei ninank, ninanko, tego donatko kole epe. Eng ninanko tee enang pitoo gawepe, pitoo tekaa ikipela nukuna gawela te leluu kole epe teinai nino napo te pitu